Amiko manokana ny mijery fampisehoana no tiko kokoa satria amin'iny aho afaka mitsinjatsinjaka, mihira ary afaka miantsoantso fa raha ohatra hoe lalao aram-pana- panatanjahatena le izy dia tsy maintsy mihaino fotsiny aho, ary mijery no azoko atao ary mangina.